Kɔbega, piwai la si wai, piwai la si nii, piwai la si yopɔi, piwai la siyoobi, piwai la sinuu, piwai la sinaasi, piwai la sitã, piwai la siyi, piwai la ayima, piwai, pinii la ba wai.